Raiza man nga gè da sa nga ngèla ntsèhinè nga avu'na amfani nènga nasa nkinngèla mana nri nkèn ngèla mana sak' man nkè ngèla, to raiza sa amfani nènga un'zhè kumba amfanunènga agidè ma ntsèhinè ntè n gra mbu nagya nkèn mgèla skwi'ngaya tsuwa'dadad sak nagay man ngada mbèl ndzuwa ba nkpèsl pèsl pèsla nkè <hesitation> tsidak pa nku mpèza sungaya man mana sak pèt pèt pèta snungaya tsuwadad a sungaya man madangwoz ba kuma ma dè ngaya agèda gè durty ko sungèd ba man ngura ngèla sungaya ana mbwahwazum'ngèla sungay na midi nginè kyè kyè an nsnas man ngu nwozè kam nèl sungaya'ba ahyalaki nkè ngu ngwozi ba ntè kyau ba ngè ngèla midi sa'ndo